<hesitation> minkaa saler adadu ko tawetee ana heƴa kam e lewru, e deppensiŋaaji am so njaltii hen miɗe heɓa hen huunde ɗum tan non. So wanaa ɗun, saleer ɓolo ɓolo kaa, neɗɗo waawaa fellititde heɓde hen huunde wonde ko wanaa ɗun. <hesitation> Nii woni no min kaa njiirumi.